Nɛ̀ɛŋ nyɛnɛŋ mìŋ gboo vɛi mieɛ̀ fòfoo mìŋ naŋ kɔ̀ yɛ̀ɛ̀ kìlȧ maŋ kɔ̀ gɔɔyɛ, nyùnɔ̀ɔŋ maŋ kɔ̀ gɔɔyɛ nɛ̀ɛ̀ŋ noo wɔ̀ yaȧ vɛi nyuuŋ, kɛɛ wo dȧda miɔ̀ŋ, wo dȧda kòmaŋ miɔ̀ŋ wò yaȧ dɔnwɛ̀iŋ nyuuŋ, wo yèye kòmaŋ miɔ̀ŋ wò yaȧ bɛ̀ɛ̀lɛ nyuuŋ, kɛɛ miȧŋ maŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ ȧŋ naim kùmìe dòmȧŋ ɓoopoɛ̀ diɛŋ, wo dèda miɔ̀ŋ naŋ ɓèmè yèye miɔ̀ŋ ɓìègònaȧŋ, wo mȧmȧŋda miɔ̀ŋ ȧŋ nyȧauŋ nyȧȧŋ jɔ̀mȧŋsɛ̀ɛ̀ɔ, wò yaȧ ɓɛ̀ɛ̀lɛ nyuuŋ, kɛɛ wò naŋ hnè ɓìègònaȧŋ yèè wo naŋ ɓèmè mȧmaŋ miɔ̀ŋ yèè ȧŋ naŋ kòmò yèye miɔ̀ŋ ko ɓìègònaȧŋ, mȧmaŋ kèèmaŋ ɗeinɗeiŋ jawaauŋ noo nȧŋ yaȧ ɓìègònaȧŋ, huŋ golȧ jɔa wò, kɛɛ wo yèye miɔ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀lɛ felaa nauŋ kòmò kɛɛ wò naȧŋ jèè ɓìègònaȧŋ huŋ ɓɛɛ wò naŋ nyìmè golȧa yèè wò naŋ gbèè golȧa, wò naaŋ naȧŋ nɔ̀ŋ wò naŋ naȧŋ nɔ̀ŋ gòlȧ nyuuŋ, yèè wò naŋ mɔ̀nɔ̀ŋ mȧmaŋ miɔ̀ŋ yèè ȧŋ naŋ hnè ko ɓònèèkɔɔ̀ yèè ȧŋ naŋ kòmò yèye miɔ̀ŋ, ȧŋ naŋ kòmò yèye miɔ̀ŋ huŋ ɓɛɛ wò naŋ hȧì jɔùŋ yèè aŋ nauŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ maŋ di ko ɓìègònaȧŋ, wo dèda miɔ̀ŋ nauŋ ɓemè, wo mȧmȧŋda wiɔ̀ wò yewe gbòwȧȧ nìngè, wò naŋ hnè wa wò yaȧ nyuùŋ gbèème, wò naŋ ɓèmè wo mȧmaŋ wiɔ̀ yèè wò nȧŋ kòmò dȧda wi, dèda wiɔ̀ kiȧ ko mȧŋdiȧlȧ, nȧȧŋ wò naŋ dàwè e vȧa wȧȧŋ auŋ fè nanɛ̀ŋ wo nyɛ̀nɛ̀ŋ gbȧlȧ kɔ̀ì, yèè aŋ nauŋ fè ɓie bi, ȧŋ nauŋ fè ngòòlaȧ, wò naŋ kɔ̀ ngòòlaȧ, lii yèè wò naŋ hɔ̀nɔ̀ŋ ngòòlaȧ lii ɗeweɛ̀ ȧŋ naiŋ woò òfoo taìŋ nii sùȧ kòò ȧŋ kòmòìm. Wò naŋ hɔ̀nɔŋ ngòòlaȧ lii, wo pȧpeɔ̀ naŋ hɔ̀nɔ̀ŋ ngòòlaȧ lii naŋ jùò, wò naŋ jɛ̀ì ko sìinjè, ȧŋ naŋ naȧŋ nɔ̀ŋ ko sìinjè ȧŋ naŋ kɛ̀ɛ̀ vȧaȧ nyȧȧŋ koɓɛ̀ bɛ̀ɛ̀sòò, ȧŋ nɔ̀ŋ ɓɛ̀ bɛ̀ɛ̀sòò, ɓɛ̀ɛ̀sòò bibì ȧŋ naŋ kùmìè dèda wiɔ̀, ɓɛ̀i zȧ ȧŋ naŋ kòmò dàdà miȧaŋ, ɓɔɔkai ɓɔ̀ɓɔ, kɛɛ wo mȧmȧŋda miɔ̀ŋ ȧŋ nyȧaùŋ nyȧȧŋ wa wo lòsèniŋ, lòsènìŋ kȧmarȧ, <hesitation> wò gbeemȧŋ wa, wò naŋ wa naȧŋ kɔ̀ ɓìègònaȧŋ e gbèème lɛɛ̀ sùȧ wò naŋ wa naȧŋ yɛ̀mɛ̀ mȧmaŋ miɔ̀ŋ wò nauŋ ɓemè yèè aŋ naŋ jɛi yèè ȧŋ naŋ kòmò wo dèda wi, yèè wo dèda miɔ̀ŋ, yèè ȧŋ naŋ hnè mȧŋdìȧlȧ ȧŋ naaŋ jɛi ȧŋ naŋ nyiŋ fè ngòòlaȧ lii yèè aŋ nȧŋ hɔ̀nɔ̀ŋ ngòòlaȧ lii yèè aŋ naŋ gɔ̀ɔ̀ jɔɔɛ̀, kɛɛ dèda miɔ̀ŋ wò yaȧ wa nyuùŋ gbìȧŋ gbȧmȧŋ, wò naŋ nɔ̀ɔ̀ŋ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ ko ɓìègònaȧ yèè wò naŋ yɛ̀mɛ̀ yèye miɔ̀ŋ wȧȧŋ mȧnauŋ, taìŋ nii sùȧ zȧ yèye miɔ̀ŋ kòò jɔ̀ sȧnèɛ sùȧ, yèè wò nauŋ yɛmɛ̀ wȧȧŋ mȧnauŋ, wò naaŋ naȧŋ nɔ̀ŋ ȧŋ nauŋ naȧŋ wuuyè yèè wo dèda miɔ̀ŋ wàȧŋ mȧnauŋ, yèè ȧŋ nauŋ ɓemè ȧŋ nauŋ fè dèda miɔ̀ŋ yèè ȧŋ naŋ wa naȧŋ hnè ɓùi ko mȧŋdìȧlȧ, ȧŋ naŋ hɛ̀ɛ̀ jɔɔ lɛ̀ ȧŋ naŋ kpɛ̀ɛ̀yɛ̀ jɔɔ lii hɛ̀ɛ è naŋ jùò yèè ȧŋ naaŋ nyɛ̀lɛ̀, kɛɛ yèwȧ wa vȧaì dèyȧ kòyiì gò diidìì,